Pues jue yëdun myëdë, tokatyë iuk taj iuk mabyë ko'o mojëp pues nëkxpë bi'i wintum nyëkokyë onyëxut'snë kap je'e jim iuk nëmesanë oy ja'a mëkapxëpy ko'o tiba dumbë ko'o ti'i jyatyë taj mabyë y ko'o dun i'ixëp miñ nëkxpë iuk winxondakpë myëdë a'ax jedun.